Gny dessert tsy maha perte aloha sady tsy very gny tsirony sady ara-pahasalamana zao da gny yaourt. Igny gny feno otrikaina, misy ronono igny ka complet zay. Ho fagnampin'izay avao koa, azo atao avao koa gny manao salade misy vinaigre igny, mitroky gny graisse amy vatanao aby, manome anao fahasalamana soa aby avao koa gny raviny maintsomaintso aby regny.